هوايتي المفضلة هي إني نجرأ، خصوصا الكتب اللي تتكلم عن التنمية الذاتية والفلسفة، نحب نسمع ونجرا لأنها تعطيك أفكار ت تنمي بيها روحك، تنمي بيها نفسك، يكون عندك، كيف تعرف تتكلم مع الناس هيكي؟